Makanan di sini ni yang paling mahal itu yang paling mahal dan yang paling kita suka ya itu ikan bakar sudah cuma ikan bakar skarang ini tong cari paling susah kalu untuk tong mo makan hari-hari ini makanya kadang ikan bakar itu satu bulan itu satu kali tapi ini bukan ikan bakar yang biasa ikan bakar yang dong bilang ikan dasar itu apalagi ada ikan bobara we itu susah skali tong cari di ternate skarang paling tong pigi kabawa di pasar kong makan di ci ita situ tapi abis makan ya karna memang ikan ini mungkin susah dan dia pe harga juga mahal makanya kalu tong makan di situ dia ya menurut kita si agak mahal lah tapi memang sadap itu ikan bakar itu ikan bakar itu bikiapa kita suka karna dia pe protein depe vitamin juga tinggi dan kalu tong makan ikan bakar ini kan. Dia bagus untuk kesehatan karna tarada dia pe minya di situ ikan dong mangael dari laut lao bawa kadara kong dong bakar kasana apalagi campur deng dabu dabu-dabu manta itu dabu-dabu colo-colo kong deng pisang ka deng kasbi ka cuma di sini ini kan kasbi deng pisang juga harus orang bali di sana di sabla pulau sana di halmahera jadi samua depe bahan kong dong kase jadi kase jadi satu kabawa kong tong kasana pasang makan ya lumayan mahal memang.